איך קען פערזענליך בערך צען אנדערע מינע הונטן און כ'קען זיי אויסרעכענען און כ'קען אסאך מאל יא אדער נישט זען א חילוק דורכן זיי זען אבער כ'קען זאגן.